<hesitation> min kaa, ne ɗi keɓmi e majji fuu miɗe yiɗi sabi, mbeeyu oo faa hannde yimɓe anndaa kaaɗdi muuɗun. Kaayefiiji ana haaynii neɗɗo faa walaa seesa. <hesitation> ley maayo ngoo du e ndiyameeji ɗii, fay so won kulle ɗe neɗɗo yii hen kaa, faa hannde won kulle ɗe yimɓe annda fay ɗo ngoni faa haande. Ndeen non, min kaa ɗe ɗiɗi kaa fuu, ngel keɓmi hen fuu miɗe yiɗi.